Bea iau tavangun amalana, a time vanavana dara alaptikai ba ngungu kan ra laptikai iau ala tavangun tara bungbung. Bea iau tavangun, iau pait paraika nilotu, iau vatang boina tara nilaun na davatur vake tara kada Luluai iat <hesitation> ure nam rabung, ure ramarum nina dava tana ma ibalaure dat tuktar amalana datavangun. Io iau vatang boina tuna tana, iau pait pakara rapede niaring, iau irop urarapi aika pede malapang iau pait paia, tara lavurua na pakanabung vanavana. <hesitation> Amalapang ipar, iau kika, ona tapapalum iau pina paitia io ina paitia, ma ona pata papalum iau kika nagunan, kika tuktar ibel mulai ika <hesitation> aniana ika tara bel, lavur mangana nian ika iau iania. Tuktar iravian mulai, ailima na pakanabung vanavana bea alaptikai, io aika nian <hesitation> pidi ian paia mulai ure ranivaga pimarum. Ipar ranian <hesitation> iau kika, minamai na buaika ava, <hesitation> akakuruka tar tara manabul, ipar bea ari lavuvat vanavana ivinun iau va.